الله بروح أشوف أبوي وأمي يعني أكيد يعني الحين يدي ويدتي بيبونهم والله شي عجيب يعني شي وايد حلو شلون كانت معيشتهم خله نروح نشوف بيت الأجداد خله نشوف شلون كانوا عايشين شنو ما في إيسي الحياة صعبة ليش جذي